туған әке мен ананың орнын ешкім алмастыра алмас
бірақ қоғам болмаса да бір шанырақ астында тату өмір сүріп жатқандар да жоқ емес пе
сонда кейбірі өгейді бөтенсінуден тайынбай тұрғаны ма
өгейдің туғандай болып кетуі мүмкін бе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
құндыз ханым ы студиямызға қош келдіңіз
ы біз енді бүгін көтеріп ы отырған ы тақырыбымыз өгей әке өгей ана тақырыбында болғандықтан өзіңіз осыған қатысты басыңыздан бір өткен оқиға бар ма айтып өтсеңіз
әрине бұл оқиға менің басымнан өтті
менің туған апамның ы үш баласы ы жетім қалып апам қайтыс болғаннан кейін ол үш баланың үлкені алты жаста екіншісі төрт жаста кішкентайы бір жарым жаста еді
сөйтіп әкем қайтыс аналары қайтыс болғаннан кейін ол балаларды ы күйеуінің ыыы апалары алып кетті
күйеуінің апалары алып кеткеннен кейін ы ол балаларды енді жағдайы жақсы екен деп
м барлығымыз аса қатты ол осыдан екі мың үш екі мың төртінші жылдары болатын ы аса қатты алаңдаған жоқпыз
кейіннен ыыы бір күндердің үш төрт жыл өткеннен кейін алты жастағы бала ы анам пойызда келе жатқан кезде
ол баланың ыыы қасында бір бөтен бала отырып басын жауып отырғанын пойызда кездесіп қалады
жаңағы алты жастағы бала он бір жаста еді
ол жаңағы өгей шешесінің ыыы қорлығын көріп ы ол кісілердің өгей шешенің де әке шешесінің қолына барып олардан қорлық көріп
баланың қашып келе жатқан күйі екен
ол бала жаяу қыстың күні елу шақырым жерден келіп осындай жерде әжем тұрады нағашы әжем тұрады
маған соны жеткізуді көмектесіңіздерші деп көрінген жолға тоқтап көрінген көлікке ы бала жаңағы ұсыныс жасап ақыры станцияға жетіп пойызға отырады
пойызға отырған кезде анам ы біреулер айтады сіздің балаңыз сияқты қараңызшы бір бала отыр
сізге бара жатқан сияқты деп пойызда екеуі кездеседі
анам көргенде жүрегіне жай түскендей болып баланы ы қайдан келе жатырсың дегенде мен осындай жерден қашып келе жатырмын
ы ой мен сені әкең іздейді ғой мен әкеңе не айтамын ертең мені ұрлап әкетті деп айтады ғой
сен шын шешімің бе бұл деп жаңағы балаға айтқанда балам шырылдап мен бармаймын
мені сізден басқа ешкім мені қарай алмайды
мен осылай қорлық көрдім мен ы жаңағы өгей шешенің ағаларынан таяқ жедім
олардан жаңағы малға салып мені қорлық көрсетіп мен қашып келеатырмын
мені айтпаңызшы айтпаңызшы деп бала тығылып жаны шығып
барлығымызға хабарлаған кезде біз айттық мама енді ол бала келіп тұрғаннан кейін сіз ы мүмкін құзырлы органдарға шығып
хабарлап өзіңізге бауырыңызға алып ол баланы тәрбиелеп мектепке орналастырайық енді
екі үш жыл өткеннен кейін өмірдің қатты сынағы болар анам дүниеден өтеді
анам дүниеден өткеннен кейін ол бала енді мен қайда қалдым деп
мына анамның қолымда тағы менің сіңлім мен інім қалады
он бір жаста он алты жастағы екі бала үшеуі жаңағы бір үйде анам қайтқаннан кейін қалады
содан кейін мен ана екі баланы мен өзім алып кетемін сен енді
ол бала айтады мен енді анамнан бұл кісіден анамдай болды ғой мен тәрбие көрдім
бірақ мен ана екі бауырымды ойлап жүрмін іздеп келіп мен соларға барайыншы
мүмкін олар қазір жақсарған шығар жағдайы деп ол бала бізден рұқсат алып қайтадан жаңағы інілерін іздеп әкесінің апаларына кетеді
сөйтіп мен екі баланы өзім алып кетемін
сіңлімді өзімнің осы астана қаласына опекунствоға беріп бауырыма аламын
а інімді оны алты жастан асып кеткендіктен оны өзіме тіркей алмаймын бірақ қолымда болады екі бала
өзімнің алты балам бар соған қарамастан екі бауырымды алып кетемін
құндыз осы орайда жауап беріңізші
қасыңызда отырған қайсысы өзіңіздің қызыңыз қайсысы
диана өзімнің қызым еркенұр қайын әпкемнің қызы
ол кісі бар алллаға шүкір бірақ менің қолымда
құндыз өзіңіз алты баланың анасымын дедіңіз анасымын
жеті баланың анасысыз жетеуі де өзіңіздікі
одан басқа бауырыңызға басқан балалар болды ма
бауырыма басқан жаңағы екі бауырым заңды түрде жаңағы сосын үш бала
сонда он бала он бір
жоқ ы менде он екі бала он екі бала
айтуына қарағанда өгей шеше түбінде өгейлігін жасап отыр жаңағы
енді күн көрсеткен жоқ қой бауырына басқан жоқ жоқ
анасы ретінде ыыы жылулығын берген жоқ ол жаңағыдай жетім қалған екі
осы жалпы өздеріңіз қалай ойлайсыздар жалпы өгей шеше туған анаңдай бола алады ма
студияға ортақ сұрақ
әйелдің иә өгей шешенің өзінің бір психологиялық ауытқуы бар деп ойлаймын мен
өйткені онда бірінші сана емес қызғаныш
күйеуіне деген қызғаныш сезімі одан жаңағы балаға деген ы қайырымдылықтан гөрі асып отыр
бұл жерде ауру нәрсе бар
ал мен көптеген жағдайда сенемін өгей шешенің кәдімгі ана ретінде бола алатынын
мына жерде кәдімгі бір иә бір жағдай ғана болып тұр да
ыыы өкінішке орай көптеген бұл өкінішке орай күнделікті көріп жатқан заттар бар
ы өгей шешенің баласына деген қатыгездік туып жатқаны
бірақ ең басты мәселе бұл қызғаныш
күйеуіне деген қызғаныш өзінің туған балаларынан басқа жаңағы жаңадан келген жолдасының жолдасына деген қызғанышы бар балаларына деген қызғанышы бар
бұл жағдайда әр әр жағдайды ммм индивидуалды түрде жеке қарастыру керек те мхм
ол тәлім тәрбие деп тағы да айтамын ғой
бұрынғы кезде мұндай жағдай аз болды
өйткені өздерің білесіңдер ыыы мынау жесірлерін жетімдерін қазақ жылатпаған
ол рухани тәрбие болды бұрыннан келе жатқанда
ауылда тіпті бөтен адамдар да өмірде біреу жетім қалып нетіватса тіпті туысы болмаса да тағы бір ағайындарын тауып ағайын болмаса
сол елдің бір басқарып жүрген игі жақсылары солар алатын баланы бұрынғы кезде
ал енді ы адамдардан жылу да жинайды бәрін де істейді бірақ та өздері қолдарына өздері алатын
сондықтан бұрынғы кезде ондай болған жоқ
мхм мен бала кезімде менің бала кезімде кеңес үкіметі ғой сонда да ондай болған жоқ шамалы болды бірақ бөтен елде болды
қазақи рухани тәрбие ондайды жіберген жоқ
а қазір ондай көп қазір көп оны көріп те жатырмыз біліп те жатырмыз
өзіңіз не бақылап жүрсіз қазір
ы қазір ондай көп дейтінім ы өзімнің бір былайша айтқанда ағайын ы сол сондай жағдайға кездесті
баласын тастап ана әйел кетіп қалған сосын әйеліне алып кетті баланы
қорықпай ештеңе қылмай үш жасар баланы үйіне алып кетті
мынау менің балам ал қайдан неден деп сұрама
үш баласы болатын ал енді тұрсаң тұрасың деген сияқты былайша
ол енді ы ол енді ерлік деп бір жағынан айтамын өйткені әрбір еркектің қолынан ондай келмейді
анау әйелдің ақылы жетті ана еркекті кеудесінен теуіп мен ана баланы алмаймын десе ала алмайтын еді
бірақ та өгейлігін көрсетіп жүрді
қалай көрсетіп жүрді
мен мен айтайын қалай көрсетіп жүргенін
ана бұрын біз солай өстік біріміздің киімімізді біріміз киіп өйткені он үш бала болды
сол сияқты ана үш бала үйде бұл төртінші бала
бұл бала кішірек аналар үлкенірек
үлкені тоғызда ұмытпасам тоғыз онда болды
ана балалардан қалған киімді киеді енді оны семьяда кие береді ғой бірақ та жыртылған неткен көреді ғой көрші көлең көреді
сосын көрші көлең барып айтты менің өзімнің әжем барып тұрып айтты мыналарыңыз дұрыс емес
ана баланы неге сендер алдың енді неге олай өйтесің
сол өгейлікті киімнен көрді
ана балалар дұрыс киінгенде ол кезде дұрыс киім жоқ қой былайша айтқанда
бірақ та өте жыртық сөйтіп барып тәртіпке келтірді тәртіпке
сосын ол бала қазір уже отыз жеті де ме отыз сегізде ме
сол жердегі қоғам араласып тұр ғой сонда
роза ханым осы орайда сұрақты сізге де қойғым келіп отыр
бүгінгі таңда өгей шеше өгейлігін көрсетеді дегенге өзіңіздің көзқарасыңыз қалайсыз қарайсыз
күйеуге шыққанмын бірінші күйеуім жиырма тоғыз жасымда ы авариядан қайтыс болып кетті
үш қызбен қалып қалдым
ыыы бес жыл өте жұмыста ыыы бір үлкен кісі бар еді сол кісі айтты маған әй қарағым өстіп жүре бересің бе
ы күйеуге шықпайсың ба жассың ғой деп
содан мен айттым мені үш қызбен кім алады деп үй қорқамын мен керек емес дедім қажет емес
содан бір кісіні таныстырды менімен ы осы кісі жақсы сені мен байқаймын сен де осы кісімен ыыы тұрып кетесің деп
сонда ана кісі кісіге күйеуге шықтым
өте жақсы кісі болды өте қыздарыма жайлы тәріпті менің қыздарыма өте жақсы әке болып шықты
бөтен әңгіме жоқ өгей деген нәрсе жоқ
бәрі таңғалатын ешкім айтпайды оны өгей деп мхм
ы сондай жақсы кісі болып шықты
а ең ыыы басында ол ең басында ол білді иә сіздің балаларыңыз бар екенін
иә иә еркектерден өгейлік аз шығады әйелдерден шығады күллі пәле
еркектерден өгейлік аз шығады
қыздар қалай қабылдады
қыздар бірінші келген кезде менің ең кішкентай үшінші қызым екінші оқитын ана үлкен қыздар ыыы төртінші бесінші оқитын
ы ең кішкентай қызым сол күні папа папа ма папа ма деп папа деп кетті сол күні
м ана қыздар ы бір біраз жүрді бір кешіріңіз кіші қызыңыз нешеде болды дедіңіз
екінші класс оқитын м тоғызда иә сегіз тоғызда иә
бірден і бірден бауыр басты
бірден бауыр басып бірден ы ешқандай бөліп жаратын ештеңе болмады
ол кісінің балалары болды болды болды балалары болды
енді ол кісілерде түсінбеушілік болды ол балаларды ы тоже келіп кетіп жүретін
ы көретін бұлар мені таныды кейіннен таныстырды ғой бәрін келіп кетіп
ы ол енді өзінің семьясында енді ы түсінбеушілік болды балалардың анасымен
а айырылып кеткен ажырасып иә ажырасып кеткен
ажырасып кеткенде жеті сегіз жыл жүрген үйленбеймін вообще деп сонда ана кісі әкелген ғой
роза ханым неше жыл отастыңыздар
жиырма бес жылдай жиырма бес жыл а ол кісі қайтыс болды иә жиырма бес жылдай
сіздің қыздарыңыз ол кісінің өгейлігін ешқашан көрген емес ешқашан көрген емес
немерелерім болды ғой немерелерім ы немерелерім қандай ата деп қандай жақсы көреді
немерелер білмейді мысалы енді енді біліватыр енді енді айтып жүрмін
жаңа айтыватсыздар ер азамат өгейлікті қатты танытпайды деп
оған менің де көзім жетті
мен өзім енді жас болсам да бір отбасын көрген едім де мхм
а бірақ ол ертеде қазақтарда қалай істеген і
қайын ағасына немесе қайын інісіне қосқан ғой әмеңгерлік әмеңгерлік иә
ол өте дұрыс өйткені қаны бір де
біздің ыыы сондай бір отбасын білемін
мынау қазір оны мысалы сырттан келген танысыватқан адамдар оны білмейді шын өзінің баласы деп ойлайды да
отбасыларды рас көріватырмыз өгейлік мхм өгейлігін көрсетпей ы сол балаға жақсы қараватқан
дегенмен ы бұл жердегі нәрсе біздің қоғамда қазір өгейлік қайдан басталады
өгейлік көбінесе ажырасудың көбеюінен басталады
қазір шамасы бізде осы үлкен қалаларда қырық пайызға дейін ажырасу бар
ал ажырасқандар қайтадан үйлену керек болады мхм
ал содан өгейлік енді сондықтан өгей дегенді міндетті түрде жаман көрсетуге болмайды
өйткені бұл енді қоғамда ы енді бар нәрсе
бірақ енді адамгершілік адамдық қасиет ол адамның өзі қандай ұлттық ы құндылықтарын сақтаған ба осы өмірде бір мақсаты бар ізгі ниетті адам ба соны қарау керек
қазір енді ажырасып жатып оның асты арты қайқауласып жатқан оқиғалар күнделікті естіп көріп жүрміз ғой
ғалия ханым сіз өзіңіздің осы орайда пікіріңізді қосып кетсеңіз
өзімді айтсам мен де өгей шешеде өстім мхм
а өгей шешенің қолында өстіңіз
шешем қолында өстім бірақ ол кішкентай кезімде есімде енді
мен де өгей шешені де білмеймін енді өзім сенбеймін өгей шеше де шеше бола алады деп
неге десем мен қорлықты көрдім өте қатты қорлықты көрдім
мен анам ерте қайтты да әкемді үйлендірді
бірақ өгей шешемде өзінің үш баласы болды мхм
сонда мен кішкентаймын енді ол кезде ы төрт жастамын бес жастамын бірақ есімде әлі бар
қазірге дейін кейбір кезде ойлаймын сол өсемін өгей шешемнен қалай айтады аламын кегімді деп көпке дейін сөйтіп ойлап жүрдім
өзім ана болып өзім балалар болғаннан кейін сол кішкене жүрегімнен кетті ғой деймін
қайтты ғой деймін кетті өзім ана болғаннан кейін
ғалия ханым қалай ол сізді бөлектеді
біз ол кезде енді ауылды жерде тұрды
әкеміз енді не ерте кетеді
сонда ертеден тұрғызып алады тамақ өз балаларына сүт берсе маған қара шай береді
сұрасам ұрады ұрады ұра тұғын анау басыммен столдан тарс еткізеді
сіз оны әкеңізге айтпадыңыз ба а әкеңізге
әкеме айтамын әкем кешке келеді бір естиді
мен баламын ғой мүмкін әкем сенбеген сенбейді де әкем сенбейді
сол кезде мен білмеймін алты жасым содан кейін мектепке бардым
мектепке барғаннан кейін өзім де мен жақсы оқыдым мектепте
ал өгей шешемнің баласы жаман оқыды
сонда жиналысқа кім барады енді әкеміз жұмыста ғой күні бойы өгей шешем барады
сонда мені мақтайды да өз туған ұлын енді мұғалім айтады ғой екі алады бір үйде тұрады сонда келіп анау өгей шешем менен алады
өшін сізден алады өшін менен алады сен неге жақсы оқисың сен неде
содан кейін уже өсе өсе мектепке барып жүріп үйге келе жатамын енді кіруге қорқамын
тағы енді баланың ойы ғой сол кездегі тағы қазір таяқ жеймін тағы қазір мені ұрады
одан да мен көршінің үйіне кетіп қалайын
әкем кешке тоғыз онға дейін жұмыстан келгенше сол мен бармаймын үйге іздемейді
ал енді күні бойы былай енді үйде болғанда ұрып соғады
әкем кешке келгенде еркелетеді сүйеді сөйтеді тамағымды береді сол кезде
а әкеме айтуға қорқамын
неге десе ертең тағы қорлық көремін ғой ол өгей шешемнен сондықтан мен өз басым ойлаймын
қанша жыл шыдадыңыз осыған
содан бір күні енді біз вообще өзіміз туған әкеден туған шешеден үш бала болдық үлкен ағам апайым болды
сонда үйленген кезінде әкеме өгей шешеміз сразу айтты анау екеуін алмаймын
ал мен енді кішкентаймын ғой
икемдісіз ғой енді
иә икемді кімге керекпін мен кішкентай
көршілердің айтқанымен баяғы мына бала қорлық көріп жүр бұл бала ы
енді кішкентаймын сол бәрі есімде бар бірақ
қайтадан балалар үйіне береді мені
өгей аналар тағы да қандай әрекетке барып жатады
бағдарламаның келесі бөлігінде әңгімені талқылайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз өгей ана мен өгей әке тақырыбын талқылау үстіндеміз
ы тілшіміздің әзірлеген сюжеті бар
экранға назар аударайықшы
алматыда он бір жастағы баланың өзінің өгей шешесі тапсырыспен өлтірді деген хабар дүйім жұрттың жағасын ұстатты
алтыншы сыныпта оқитын өркен азаматұлы он тоғызыншы қаңтар күні мектепке кетіп қайта оралмаған
баланың жоғалуын полицейлер бірден оның отыз жеті жастағы өгей шешесінен көреді
өйткені өркенді танитын көршілері соңғы кезде қаршадай баланы әлдекімдердің торуылдап жүргенін айтып берген
соңғы кездері бір келіншек келіп есік қағып кейде өзге жігіттерді жіберетін
біз есігімізді жауып алатынбыз
солар торуылдап жүріп баланы ұрлап кетуі мүмкін
өркен екі жасқа келгенде әке шешесі ажырасып әжесінің қолында тәрбиеленіпті
кейін әкесі екі баласы бар келіншекпен көңіл қосқан
сол өгей шеше өркеннің әкесімен жанжалдасып қалып өшін баладан алмақ болады
ол үшін өзінің бірінші некеден туған жиырма және жиырма екі жастағы ұл қызын және олардың досын шақыртқан
қаскөйлер баланы үш күн аңдып мектептен шыққанда көлікке алдап мінгізеді
кейін қала шетіндегі жалға алған саяжайға апарып азаптап өлтірген
бұл жауыздар ы тұншықтырып және денесіне бірнеше жарақат салып пышақ жарақаттарын салып өлтіреді
ал қылмыстың ізін суыту үшін оның денесін ммм сол жақтағы ы үйдің төменгі қабатында ы көміп тастайды
қазір қамауға алған бес күдіктінің әрқайсысы қандай әрекетке барғандығы тергелуде
дегенмен көпшіліктің көкейінде ересектердің ерегісінен бала неге зардап шегуі тиіс деген сұрақ қалғаны сөзсіз
біз дағдарыс орталығында жолықтырған келесі кейіпкеріміз де отбасылық жанжалдан балалары зардап шекпес үшін күйеуімен талай рет ажыраспақ болған
сегіз жыл азаматтық некеде тұрған келіншек жанұяда зорлық зомбылық көрген сәбилерінің психикасы бұзылуынан қорқады
бала болмай жатып көрдім де ұратынын бала болғаннан кейін де көрдім өзгермеген кісінің
ы но үміт болады ғой үміт ы
отбасымды сақтап қалайын ы балаларымда әке болсын деп әке тәрбиесін көрген бала болсын деп
әке тәрбиесін көрмеген бала деп солай сөз болады артынан сөз болады деп көп жағдай соны ойлап тұра бердім
жасыратыны жоқ соңғы кездері өгей әке мен ананың балаға жасаған зұлымдығының көзбен көріп құлақпен естіп те жүрміз
өкініштісі сол мұндай оқиғалар қазір жиілеп бара жатыр екен
к сожалению соңғы кездері отбасылық зорлық зомбылыққа байланысты бізден көмек сұрайтындар саны жиілеген
негізі мұндай жайттар көбіне азаматтық некеде тұратын кісілерде көп болады
осы жақында ғана екінші рет күйеуге тиген әйел қызымен бірге осында келді
оның жолдасы өгей қызын зорламақ болыпты
біз ол жандармен әңгімелесіп көмегімізді көрсеттік
әрине өз ата анаңның аялы алақанының жылуын ешкім де бере алмайды
ер мен әйелдің түсінісе алмауынан бесіктен белі шықпаған баланың жазықты болғанын естігенде еріксіз қайран қаласың
сондықтан әрбір ата ана баласын тәрбие кештірмес үшін отбасын берік сақтауы қажет
сонда ғана ұл мен қызыңды ешкім өгейсің деп өзегінен теппейтіні анық
нұркен қалижанұлы айбек тынбаев пендеміз ғой ток шоуы
анасын атып өлтіру керек
ол ана емес
өзінің баласы мен қызына кісі өлтіруді үйретіп отырған адам ол ана бола ма
ертең олардан не көреді
қандай ол ол адам емес ол мынау менің ойымша мына біздің үкімет ы кісі атқызбайды ғой
бірақ менің өзімнің сұрайтыным осындай ана ана емес осындай әйелді осындай сұмырай хайуан
хайуанды атып тастау керек
қалай ғана өлтіреді баланы енді соны түсінбеймін
айжан ханым сізді әңгімеге қосқым келіп отыр
ы он бір жастағы өркен туралы оқиға енді қоғамда үлкен резонанс тудырды
сіздің өзіңіздің тәжірибеңізде ыыы осындай өгей анадан өгей әкеден ы қорлық көрген ыыы жағдайлар жиі кездеседі ме
иә өзіңіз айтып өтсеңіз осы жайт туралы айтатын болсам біздің өзіміздің тәжірибемізде болды
біздің орталыққа әйел адам ы келіп түсті
оның қызы кәмелетке толмаған қызы ы өгей әкесі тарапынан нәсіптік ыыы қысым көрсеткен жағдай болды
және де олардың жағдайлары өте ауыр болды өйткені балада психологиялық зақым болды
және де отбасында сондай жағдайды көрген бала оған кім кепіл өскенде ол өмірлік серігін таңдаған кезде немесе өз отбасын құрған кезде сондай жағдай қайталанбауы
сондықтан ы әйелімен ол анасымен психолог маман жұмыс істеді ал баламен бөлек ы балалар психологы жұмыс істеді
және де біздің орталықта тұру уақыты шектелген болса да қанша уақыт
мысалға ол өздерінің жағдайға байланысты үш айдан алты айға дейін
осы уақыт ішінде жалпы адамға ы жақсы бір көмек көрсете алуға болады ма бұл уақыт жеткілікті ме
әрине жеткілікті мхм мысалы күнделікті бізде ыыы орталықтың іші жабдықталған
балалар психологы әрдайым жұмыс істейді
және де қазіргі таңда ол кісілер біздің орталықтан уже шығып кетті мхм
және де басқа қалада жұмыс істейді анасы жұмыс тапты
ал әкесіне м қылмыстық іс ашылып ол кісі өзі жазасын алды
ы жаңағы психологиялық травмадан ол шыға алмаса ол ы сол шектелген мерзімнен тыс әрі қарай тұра ала ма тұра алмайды ма
біз ол мәселені ы өзі қайта өтініш жасап сол тұру мерзімін ұзартуға болады
және де біз көбінше аяғына дейін сол психологиялық травмамен жұмыс істеп
сол мысалға сол баланы алатын болсақ ол қазір деген өгей әкесі және де барлық ер адамдардың алдында қорқыныш сезімін ұмытты
осындай жағдайда ы қорлық көрсе зорлық көрсе отбасында сол зорлық көрсеткен адаммен де жұмыс істеу керек шығар
біздің тәжірибеде де бар
мысалға бірінші олар келіп түскен кезде психолог маман бірінші жұмыс істейді
сосын жағдайлары жақсы болды деген кезде отбасы ы екінші мүшесін шақырып олармен де психолог маман сөйлеседі
м және де көп жағдайлар бар
ы араз боватқан мысалы отбасында зорлық әйеліне деген зорлық көрсетіватқан ер адамдар болса бізде ы уақыт шектелген тұратын уақыт
сол мерзім кезінде олармен де психолог жұмыс істеп сөйлесіп әрі қаратай қосылып өмірлерін жалғастырыватқан да отбасылар да көп біздің тәжірибемізде
осы орайда ыыы отбасында балаларға осындай жағдайда зорлық көрсететін жағдайлар қаншалықты жиі тіркеледі елімізде айтып өтсеңіз
ы статистикалық тұрғыдан айтатын болсақ негізі мына ыыы өгей ата аналардың ы жаңағы өгей балаларына жаңағы істейтін зорлық зомбылық бойынша бөлек есеп жоқ
ыыы бұл ы жалпыотбасылық деп қарастырылады ғой жалпыотбасылық мәселелер деп қарастырылады иә
жалпы жаңағы жасөспірімдер кәмелетке толмағандарға қарсы жасалған қылмыстар іс әрекеттер деп есептеледі
енді статистикасын қарасақ мұндай ыыы қылмыстардың әрекеттердің деңгейі қазіргі таңда азаюда ммм
алайда ы проблема әлі көп өзекті болып отыр
жаңағы айтылывотқан өздеріңіз естіп отырсыз қаншама оқиғалар бар жағдайлар бар қиын
соның бәріне ыыы біз енді көзіміз жетівотыр көрівотыр
жаңа ыыы сюжетте айтылып кеткен жағдайлар да бар
оның бәрі жаңағы ыыы өгейлік емес ы ммм ыыы өгейліктің ы өгейлік ол себептердің бірі ғана деп ойлаймыз
қалғаны көп көп неден тұрады көп себептері бар оның жаңағы өзінің тәрбиесі есі дұрысы жаңағы ы денсаулығы дегендей
жалпы жағдайы қоғамның жағдайы оның бәрі кешенді түрде қарастырылады бас прокуратураның тарапынан
м енді ы айтатын болсақ бас прокуратура өзінің тарапынан ы осы мәселе бойынша екі үлкен жобаны қазір іске асырыватыр
біреуі балаларды бірге қорғайық біреуі қазақстан ы зорлық зомбылықсыз жанұя деген
осы екі жоба шеңберінде жаңа мына айтылыватыр ғой сюжетте ыыы көмек сұрап келген адамдар көбейіватыр деп
ол жаңағы жобаның ы бірінші і жетістіктері деп біз есептейміз иә
өйткені біздің ең біріншісі ы мақсатымыз ол ы бұл мәселенің күрделілігі ешкім ештеңе айтпайды жасырады
бұл қылмыстар жасырынды түрде өте көп жасалады
сондықтан қазір ы елімізде осы боватқан нәрсенің статистикалық ыыы жаңағы есептің бұл нағыз нақты боватқан жағдайдың айырмашылығы өте көп деп ойламыз иә иә
сондықтан бізге қазір көз ашу
ол үшін жаңағы ы біз ұстаздарды мектептегі мұғалімдерді ыыы жалпы қоғамды ы осы мәселеге көз жаппай қарауды анықтауға бізге көмек көрсетуге шақырамыз
ы содан осындай отбасында ыыы зорлық көрсеткен адамға қандай жауапкершілік қарастырылған
енді жалпы ғой жалпы ыыы жауапкершілік бар ол әкімшілік кодексте көзделген
ыыы отбасы жанжалшыл деп ы танып оған ы мысалы қамауға алып немесе жаңағы отбасындағы ы жанұяның ы адамдарға тиіспеу
қасына жақындамау бірнеше сағат бармау сондай ыыы көзделген жауапкершіліктер әрекеттер
ы сондай жауапкершілікті өтеп болғаннан кейін қайтадан сол істі қайтадан жасамасына кім кепіл
ол мұндай жаза жалпы әсер ете алады ма сондай
сол ол да бір ең күрделі ыыы маңызды нәрсе бовотыр қазір
ы өйткені үнемі мұндай жәбірленушілер ыыы агрессордың қасында агрессордың бір үйде бір пәтерде бір баспанада болғаннан кейін
ыыы қатты бір ы шешілмейтін күрделі бір сұрақ бовотыр бізге
оны да енді қоғаммен жаңағы айтып отырмыз ғой көрші маң бар туған туысқан бар ыыы басқа да заңда көзделген инструменттер бар
сонымен і жаңағы ыыы агрессорға бір әсерін тигізіп немесе болмай жатса ыыы әрі қарай шектеп
ыыы басқа бір қарым қатынас жасауға тыйым салуға ол бірақ ең і шектен шыққан жағдайларда ғана
басқа жағдайларда жаңағы ы бір әрекетін тигізіп психологтардың көмегімен әрбір әрбір ы жағдайды әрбір жанұяның жағдайында жаңағы айтты ғой индивидуалды түрде қарап
сондай көмек көрсетуге ы тырысамыз
ол бәрі жобада қарастырылған
оның бәрі жаңағы құзыретті органдармен бірлесіп ы кешенді түрде жұмыс істеу керек сол мақсатымызда сол
ата анадан бөлек бізде балаға тәрбие беруші ол білім мекемелері ғой бала бақша мектептер
ыыы осы орайда білім министрлігі тарапынан қандай да бір жұмыстар атқарылады ма
зорлық зомбылық көп жағдайда жасырын түрде болады
ыыы енді бала ең біріншіден м сондай ы қатыгездікке ұшырап жүр ме зорлық зомбылыққа ұшырап жүр ме
ы соны ыыы анықтайтын мұғалімдер тәрбиешілер тағы басқалары
бала мектепке келгеннен кейін қазіргі таңда ыыы біз ыыы бірнеше білім министрлігінің ыыы бұйрығы шыққан болатын
қазіргі таңда егер де мұғалім бала қандай да бір күйде жүрсе ыыы ол баладан сұрап анықтап
егер де үйінде зорлық зомбылық фактілері қатыгездік фактілері ыыы болатын болса ол ы тиісті құзырлы органдарға ы хабарлап отыру керек і туралы ыыы енгізілген болатын
ы білім туралы заңына сәйкес егер де ыыы мұғалім ыыы жаңағы қорлық көріп жүрген баланы егер де ол қорлық көріп жүріп
оны ы өз уақытында тиісті органдарға хабарламайтын болса оған жауапкершілік көзделіп отыр
оларға ештеңе олардан біле алмайсың өйткені әр үйдегі бәрі жабулы қалады
ауруыңды жасырсаң харам өлесің дейді қазақ біздің
сол қазіргі ауру менің өзімше мынау заманауи ауру замандық ауру
өйткені жалғыз тұрған жалғыз аналар көбейіп кетті олардың балалары да жалғыз тұрады
өйткені әйел еркекті сыйламаған еркек оларға керегі жоқ солай болады
ол менің өзімше өзім ойым сендерге не емес
ал еркектер де сол сияқты ұратын әкесі ұрады менің атам ұрған дейді
ауылда айтады мен қамшы әне ілулі тұр менің атам сыдырған ол қатындарды
сосын ы айтады балам қатынды солай ұста деп былай ана қамшыға қарасын деп солай үйренген ондайлар аз бірақ та
ы менің өзімнің ойымша әйел тұрмысқа шыққан соң өзі сүйіп қазір ешкім зорламайды
бәрі өзі сүйіп шығады өзі сүйіп шыққан соң сыйлық болуы керек
бірінші рет еркек қолын көтергенде әуелі қолын көтергізбеу керек еркекті сыйлау керек ол үшін
тілді кішкене қысқартып қою керек
зорлық зомбылық содан басталады ұру дегенің ұрғызбау керек
мысалы сіз айтып кеттіңіз енді көп адам заңгер емес қой әкімшілік ы жауапкершілік деп а неге қылмыстық жауапкершілік тартпасқа
міне мәселе осыда жатыр
себебі бізде былай мысалы ұрған жағдайда ұрып ы ұрған жағдайда біз ы милиция тек қана жиырма төрт ақ сағат оны ұстайды да үйіне жібере салады
міне бар мәселе осыда
содан кейін енді ұстап алып жібере салғаннан кейін ол адам үйіне келіп сабайды ма ұра ма өз еркі
екінші рет ол милицияға хабарласпайды
екінші мәселе мен образование деп меруерт ханым кірген едім мысалға жәшіктер болса
жәшіктерге ы зомбылық көрген бала өзінің ойын жазып салса
себебі бір де бір оқушы осы мұғалімге келіп мені үйде ұрады соғады деп айтпайды
содан кейін бір жаман нәрсе бізде сондай жағдай болса жаңа сіз айтып кеттіңіз мұғалімдер жауапкершілікті
неге ол үйінде біреу ұрады екен мұғалім оны көрмей қалды деп мұғалім мысалға ыыы жауапкершілікті алу керек
жаңағы сіз өте дұрыс айтып кеттіңіз ыыы жаңағы мен айтылған жобалар шеңберінде бұл мәселелер ыыы көтеріліп отыр бұлар да
жоқ сіздерде қылмысқа дейінгі мәселе қарастырылмай отыр
қылмыстан кейінгіні әрине жақсы қараватырсыздар
қылмысқа дейінгі жоқ сіздер айыптамаңыздар
қылмысқа дейінгі дегеніміз ол жалпы профилактика оны қоғам болып істеуіміз керек
меруерт ханым сіз жаңа енді айтып отырсыз ғой ыыы өзіңіз мұғалімсіз мен білемін иә балалармен көп жұмыс жасайсыз
жалпы мұғалім ретінде осы ыыы өгейлігін танытып сондай бір күйзелісте жүрген бір жастар
бір қызды үйінде ы әкесі зорлайды екен студент қызды ы өгей әкесі
сол кезде біз барып сонда ана қыздың әкесінің айтқаны былай оны қалай білдіңіз
а қыз өзі айтты қыз өзі айтты міне не болып қалды
жылайды себебі мені әкем зорлайды деді
әкең қандай әке

сол қызға біз сол қыздың үйіне бардық
сонда шешесіне айтып жатсақ шешесі тыңдамайды
ал әкесінің айтқан сөзі былай өзім қызды асырадым өзім қызығын көремін дейді масқара ғой
арызды жазбай қойды ал сіз білесіз егер арыз түспесе арыз жазылмаса ештеңе
жо жоқ онда жо жо жоқ сол кезде мен бар ғой бұл қызды кейін осы сөзін жоқ деп ы жоқ жаңағы жоқ жоқ жоқ біз жаздық қой ал қыз мойындамай қойды
өйткені шешесінен қорықты ма ол дәлелдеу дәлелдеу мәселелері ғой ол
жаман нәрсесі өзінің отбасындағы дүниені сыртқа шығарғысы
біздің айтывотқанымыз да сол
қоғам жасырады дегенге павлодарда жуырда сондай бір оқиға болған иә
ыыы өгей әкесі ы он бес жастағы қызын зорлаған екен
он бір жылға сотталды сондағы ең қызығы сотталып жатқан кезде ы әйелі ана қыздың анасы оны жазаламаңыздаршы деп өтініпті
осылай осылай қалай сонда мен қосылып кетейінші
жаңағы айтып отырған жәшіктер ол барлық мектептерде орналыстырылған
ыыы сосын сонымен бірге барлық мектептерде арнайы стендтер бар
егер зәбір көрсе ол жерде прокуратура қызметкерлерінің ішкі істер бөлімдері қызметкерлерінің телефондары ілулі
сонымен бірге қазіргі таңда мына ы президент құрған ы бала құқықтары жөніндегі уәкілдің сенім телефоны жұмыс жасайды жүз он бір деген иә
ы жүз елу деген сенім телефондары бар

енді жүз он бір ы деген телефон ол екі ай пилоттық режимде жүзеге асырылды
ы жүз мыңға жуық ы қоңырау шалынды ммм бүкіл қазақстаннан бойынша иә
екі айдың екі айдың ішінде пилот жоба екі ай асырылғанда жүз мыңға жуық
ал жүз елу телефонына өткен жылды салыстырып ыыы айтатын болсақ ыыы төрт жүз мыңға жуық қоңырау шалынған
ы жаңа айтып жатырмыз ғой өгей шеше өгей әкелер жалпы жаңағыдай ы асырамаймыз
бақпаймыз деп оларды жетімдер үйіне өткізіп жатқандай бір оқиғалар тіркелді ме
жалпы біздің мақсатымыз жетім деген атауды жою м
сондықтан мемелекет тарапынан ы балалар үйлері деген ы атау мүмкін болмау керек ы болмауы керек мүлдем
бірақ бар өткен жыл бірақ бар қазір
ысқақ аға жалпы жаңағы өгей шеше мен өгей әкеге сыйыспаған ыыы қайда қалады жаңа енді айтывотсыз оларды кімге жібереміз
егер балалар зәбір көретін болса бізде ы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары бар
ол ы барлық жиырма ы орталық бар осы қазақстан бойынша әр облыстың орталығында орналасқан
оның ішінде ыыы оның ішінде жаңағы төртінші санатымыз бұл зорлық зомбылық және қатыгездік салдары ы зардап шеккен балалар деген санат бар
ыыы өткен жылды жаңағы статистика айтып жатыр ғой енді өткен жылы сондай жүз он жеті бала түскен болатын осы республика бойынша осы орталықтарға
ы жалпы ол орталықтың негізгі міндеті оны бейімдеу және де оны өмірлік орналастыру бойынша жұмыстарды атқару
оның ең бірінші қазақстанда басымдық отбасыға беріледі
сондықтан ыыы отбасын іздейді ағайын туыстарын іздейді
тіпті болмаған жағдайда жаңағы сіз айтып отырғандай жаңағы балалар үйіне орналастырылады
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
өгей ана мен не өгей әкенің тарапынан болатын зорлықтың тамыры қайда бағдарламаның келесі бөлімінде анықтаймыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз өгей әке не өгей ана тақырыбын талқылау үстіндеміз
жанар осы орайда жалпы сіз өзіңіз қанша баланы бауырыңызға бастыңыз
ыыы қазір ы сегіз бала оның үстіне тағы да ы бір ы әйел ы жетім әйел екі баласымен келген осы өткен аптада
көшіртіп алдық өзіміз қолымызға
осы мына ыыы анықтап алайық туған балаңыз қанша бауырыңызға басқан балаңыз
туған балам ыыы соған қоса сегіз бала соған қоса тағы да сол екі бала мен әйел ы
ол да жетім енді он үш адам менің
он үш адамды бауырыңызға бастыңыз
балалар тарапынан сіз менің туған шешем емессіз сіз маған ешкімсіз дегендей бір осындай бір көрсеткен мінездері болды ма
туғаннан бастап туған шешесін көрмегеннен кейін ол маған не айтады
ол бала ы жаңағы мына кісілер айтқан ерекше ол ол туған туыстарының қасында болған ол басқаша
ол вообще ыыы эталон дегенде сондай отбасының қандай болу керек білетін балалар
а жетім үйінде өскен бала олар кинода ғана көрген олар білмейді
сондықтан олар айтпайды да айтпайды да ондай
ал сіздің балаларыңыз оларды қалай қабылдады
мен енді сіз қалай баланы тәрбиелейсіз соған байланысты ғой
бала не көреді соны істейді ғой енді ыыы
бұрын менің әкемді өсірген өгей шеше менің туған әкемді
ы менің шешемді өсірген өгей шеше өгей шеше болғанда туысқандарға бере салған ғой үлкен қыз болғаннан кейін ең тұңғышы болғаннан кейін
әкем ы әкемнің әкесі ыыы әкесінің әйелі менің әжем де қайтыс болып кеткенде отыз екі жасында ы менің әкемді ы өсірген өгей шеше
сонда ы балалар үлкейіп қалғанда мен ы атам да сол өгей әжем екеуі ажырасқан
себебі ол кісінің қолында үш қызы болды атамның қолында төрт бала болды
енді бірдеңе болып қалмас үшін балалар әбден өскенде ажырасқан
бірақ та әкем ешқашан сол өгей шеше жаман болды деп айтқан жоқ
оның үстіне ол кісі қайтыс болғанда ы сол сол кісіні жерлеген менің әкем
анау туған ы қыздар жерлеген жоқ менің әкем мен менің шешем жерлеген
сондықтан мен ондай да тәрбие көргенмін
ал енді өскенде өзім түсіндім көрген ең бірінші көргенді істеп жатырмын өзім да енді сол иә ы оның үстіне
түсінікті ыыы оның үстіне енді түсіне бастадым неге ол ы неге ол әке шешем ы барлықтарға сондай мейірімді болғанын енді түсіндім
потому что кейбір адам біреу жылап жатса өтіп кетеді ы жүрегіне тимейді да
ы жанар ханым жанар ханым сіз ыыы айтып өтсеңіз жалпы осы өгей әке мен өгей ананың тарапынан болатын осындай ерсі әрекеттердің тамыры қайдан
ол барлық тамыры өгей әке өгей шеше емес яғни ыыы кәдімгі туған ана мен туған ы туған шешеменен туған әке де ондай зорлық зомбылық көрсетеді
оның барлығы жаңағы адамдардың ыыы неге зорланушы адам болып есептелмейді
зорланушы ы зорлайтын жаңағыдай қорлық көрсететін адамдарға шынымен де жаным ашиды неге
жаңа ыыы көріп отырмыз өркен өркен деген баланың өгей шешесін иә
қандай жаның ашиды ол әйелге ол бақытсыз әйел ғой
ол сол өзінің бақытсыздығымен тағы қасына екі баласын алып кетті ана кішкентай үш жасар бала
мен хайуан дегім келмейді ол кісіні өйткені өйткені ол ол ол жаңағы психологический ауру ы психопат деп айтылады
оған бұғанға көмек көрсетуге болар еді өйткені бірінші күйеуден ажырасып тағы да ы күйеуге тиді иә балалары басқа жақтарда
олардың бәріне көмек көрсетуге болар еді бірақ оны білмейміз ғой
олар біздің менің кабинетіме олар келіп отырған жоқ ондай адамдар көрдіңіздер ме
қоғамда бар ондай адамдар психопаттар бар
жанар ы жаңағыдай енді ыыы жаңағы өркеннің өгей шешесі өзінен бұрын өзінің екі баласын
балаға егер сіз жақсы тәрбие беретін болсаңыз аха онда ол ол әрине тәрбиені көреді
қоғамдағы баланы алатын болсақ ы егер ол кішкентай кезінен бастап тәрбие көретін болса иә отбасының бар екендігін білетін болса
махаббат деген не екенін білетін болса ол баладан әрине өте тамаша адам шығады
ал ол жерде ешқандай махаббат ешнәрсе жоқ
ол жерде тек қана ұрып соғу
осы бағанадан бері талқылап жатырмыз ғой ы өгей шеше ы балаға ана бола алады ма

жоқ ол кәдімгі мейірімді ана бола ма жай ғана қарайтын адам бола ма
менің ата анам ауылдық жерде тұрған соң мені ы ағам мен тәтем өз қолдарына алып оқытуда
ол кез келген жағдайда менің қасымда болады кез келген жағдайда маған материалдық және рухани түрде де тәрбие бере алады
сондықтан мен ы бұл жерде бес саусақ бірдей емес дегім келеді
иә барлығы барлығы адамның ойына және жүрегіне сол жерде тәрбиесіне байланысты
келіспеймін қазір балалар кітап оқымайды көп жағдайда
иә өйткені сіз неліктен міне жастар отыр ғой студенттер отыр біз қазір кинода егер де бір атыс шабыс адам өлтіру болмаса ешкім бармайды ол киноға
егер де жаңағы кинода жаман бір сюжеттер болмаса онда ол қызық емес деп санаймыз
міне осының бәрі біздің қазір санамызды улап ұлттық құндылығымыздың жоғалуына әкеліп соғып отыр
мысалы жаңағы өгей ана өзі жаңағы ыыы асырап алған баласын сондай зорлық зомбылықты күнін көрсетіп күнін көкке шығарып жатса
ал сонымен қатар мысалы өзінің де балалары бар кісілер бар иә сөйтіп міне сіз де көрдіңіз иә
сонымен қатар мысалы жаңағы ыыы үйде жүрген сол кісінің өзінде балалары бар олар да енді сырт қалмайды ғой олар да көріп қалады ғой
бала деген неше түрліні көреді ғой қызығады
одан кейін барып оны көргеннен кейін ол болашақта өзінің психологиялық тұрғыда қандай ой санасы болады қоғамда жүрген кезде
өзінің жолдастарымен жүреді ол сонда өзінің жаңағы не көргенін бәрін айтады рас емес пе солай емес пе
сонда адам ыыы біреуге жаман мысал да жақсы мысал да бере алады ғой
бере алады мынау екі ханымды көріп отырып бір жағынан қуанып отырмын ана қызды да
ондай адамдар да бар бәріне күл шашпаймыз керемет ондай адамдар
зорлық зомбылықты көріп тұрып қандай жақсылық жасаватыр
бірақ та менің айтатыным былайша әлгі тәрбие болмайды тәрбие бар
қоғамда осындай жағдай ы байқалған уақытта болған уақытта біз онымен қалай күресуіміз керек біз не істеуіміз керек
америкада бір ы атақты қандықол қылмыскер ұсталған
содан одан сұраса бала кезімде мен өгей әке шешеден өстім ұрып соқты депті
сондай болғаннан кейін мен қалай осындай болмаймын деп солай ақталыпты екен
сосын ы зерттеп көрсе бұның бір ағасы бар екен
ағасы бар екен бірақ ол салауатты үйленген балалары бар сондай жақсы
одан сұраса мен кішкентайымнан бастап сондай жағдайды көрдім соған жек көріп өстім сондықтан өзімді дұрыс ұстадым деп
бұл жерде адам өзін қалай қабылдайды ішкі бейімі сол шешеді ақырғы есепте
сырттан келген адам сол жағдайдың ішіне кіріп соны жаңағы кісі секілді түсінсе талдауға болады
осы проблема бойынша анықтау ыыы жазаға келтіру алдын алу және реабилитация жасау осы қатар қатарымен жалпы кешенді түрде жұмысты үйлестіріватырмыз
оның қазір енді қазіргі бүгін ертең болатын жаңағы нәтижелер болмайтын шығар бірақ жалпы осы қоғам болып
жалпы жаңа әрқайсысыңыздың айтқан себептер әрқайсынікі дұрыс сол себептердің бәрінен құралатын проблема бұл
соның бәрін ы ойластырып алдын алып жаңағы төрт бөліктен тұратын кешенді ы жобаны ұйымдастырсақ жеткізсек сонда нәтиже болады деп ойлаймын мен
өз площадкамызда оның бәрін
ол жаза жаза қолдану қатаң жаза қолдану және сол жазаны ы барлығына көрсету
ол бала кезінен ересек кезінен ол сол жазаны көрсе ол қорыққанынан істемейді де сол нәрсені
мысалы машина көлікте ремень қараңыз сіз болып біз болып осыны қалай алдын ала алуға болады
әр баламен қазір бестен бірі жасырын шизофрениямен болып келеді
ата анасы әкесі тіпті бала мен мектептің психологы он ақ минут сөйлесіп оның қандай халде жүргенін болады
сондықтан да бәріміз бірлесіп сондай отбасыларды қарасақ оның алдын алуға міндетті түрде болады
отбасы болғаннан кейін арада қандай да бір түсініспеушілік болады одан әлі ешкім құтылып көрмеген сияқты
иә тек ашуды тыйып ақылға салуға машықтану қатар жүрсе жаға ұстатар жайттардан ада болушы ма едік
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар